Ny fitaovana fototra hita amin'ny elo an dia le tahoan'elo fitazomana anazy an, misy ilay tahony lava m- fijoroan'ny elo an, dia misy ilay sampantsampany ireny hipetrahan'ilay ravinle lamba amin'ny ilay elo, dia misy ny lamban'elo mandrakotra an'ilay elo an miaro anao tsy ho lenan'ny rano.